पानी में चलने वाले जहाजों को जो नौका या जहाज कहा जाता है। चलाने के लिए कई सिद्धांतों का उपयोग होता है। इनमें मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु पानी में डूबती है। तो उस पर एक बल काम करता है जो वस्तु के वजन के बराबर होता है। और ये बल वस्तु को ऊपर की तरफ धक्का देता है। ये सिद्धांत पानी में चलने वाले जहाजों के लिए काम आता है। और इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जहाज पानी में क्यों तैरता है। इसके तीन चार मुख्य कारण होते हैं। जैसे कि उठाव बल बुयांसी, घनत्व डेंसिटी, और जहाज के आकार का समंवय। पानी में जहाज का चलना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो उठाव बल और जहाज के आकार और घनत्व के समंवय पर निर्भर करता है।